וואס איז די נוצן פון פארהאנגען? פארהאנגען קענען ווערן גענוצט פאר אסאך זאכן. די עיקר ווערט עס גענוצט פאר די פענסטער, צו באדעקן די פענסטער. <hesitation> ס'קען ווערן גענוצט ביי א טיר. ס'קען ווערן גענוצט ביי א שאפע, אבער מערסטנס ווערט עס גענוצט צו מאכן אז מ'זאל נישט קענען אריינקוקן פון די פענסטער, אדער ס'זאל נישט זיין- ס'- ס'זאל נישט זיין אזוי לעכטיג... <noise>